Ambe shini peishinung kɨim peishinung kpab kode shaam mang au kwo zhinawu, mimaba shaam ay arim gyara. An a yarim guk kwonokgha nat mangnyin am zhinde nimsa mi nyi mas saulaak kinnawu alak panang. So nipana ko mi kuk kigu san a sarang akinna, ghishi ko kɨib akinpei shinung pangnwu, mang ki <hesitation> mang ki wuei, kogi mui ningu gaa shisa ahmuk eitei shokgaagha pungni shok gaagha piasam pung. A deiya kodi pei shinung ki kpabu, panlaghai mye təma pi peishinunj ki kpab einonongha yepang. Pan ga bak kigu ah mugawu. Ta mashi gambi mang toksim gambi maapi min maa tɨi shai min migin mi wut zongkong min migin ama nyinyawu pyok zongkong pang laaik pang ti milem, ta maa pin laɓe ama laɓe nya yuaiye, pangpi laɓe lak ga gilak kuk pangpi labe nya pang milem. Pangnyinu, panako peishinung kpap komdei kigu ga shinung kogi təmawu laghai dong a yuai myes